Handi zidahazo kugeaa mpale harufu mbaya nikanywa ni pilau, vitunguu, mani ya kunde pia ukayachemsha ukada pia yagea mbushule mwekana.